Kitunguaf iyyo tangawizi wo innini sira hammat hinfen bere atin it keetet yani bere gogetifa bere dansa yani bere ishinii hin shamn bere akkasi sun wot guuri mal' at ash neetet won sun kulli wot hiamattu dandette mana gogettia bisan hin qolle bere sun hin jiitu room sunen lilla gogettia dum malsun hihamattu ishin.